Nañita ñāmá ne kunuu canelá ñi kunuu royal kunūu di ñɨ̄ɨ́ kunūu d dɨvɨ sucá i kāfee ne kuído kunu dɨvɨ uchi i kunuu sucá ikuídita ñāmá che ne kdkuído vikuído ne kndknúu ñamaí idá kōꞌo guo ñɨꞌ kāfeekakunū chɨin tasa vi kóꞌ u vi ita ñāmá ne kuꞌun koꞌtu chí ngaciví ñaañu.